<hesitation> اللون الأحمر عندي <hesitation> مربوط بالقوة، والحب والسعادة <hesitation> يعني متلا في الأعياد والعروض <hesitation> لازم يعرفوا اللون الأحمر <hesitation> كدلالة على ال- الفرح والحظ الجيد.